Kapeŋe kuġẽeġẽ, kákoom kuġẽeġẽ, moo ixenga niġẽġomi. Bala mañaġoġẽ oḃaan, aa ásunguruo nileḃueyako púr ġákulu wwa. Wwa anisohula balla, anisohulaġaźone wwai, aa koniñana níkulu. Kuġẽeġẽ, ixenga iġẽeġo, niġurĩiġo púr kaźone wwai. Añadia níkulu wwai, niɭe borapi, nilale allai; kakoġañana. Tãkokoġuleru, arehaŋun niźone wwa míi aamaongemi. Niġuġẽeġẽ, koġunaa niġurin. Búzutoo, áimiġahuy aibia ásunguru, ásunguruo ífog naḃa ġákoom kaźone wwale, ifog naḃa ġákoom púr ġaɭo wwale nehaŋu neźon. Axaḃa ġákom aaḃiñadia, aaḃiñadia, niɭeniġo balla.